I elefanti restan in gruppo pe proteçion, supporto sociale, supporto emotivo e riprodoçion. I gruppi son tegnui in pê da-e dònne e i figgi. I mascci adurti peuan vive pe conto seu ò con atri mascci fin che no deven becciâ. I mascci zoeni se levan d'inti pê quande son pronti pe anâ co-i adurti.